आमे जो तेज तारा चलने वाड़े दुनिया आ। जस ओके लोग हा से अपड़ा कारोबार समलो। और आमे असे ही रही भोटे। ता आमे अपड़ा दिमाग अच्छे जागे सकु लाये। तकि अमुक आगे गएकर कुछ दिकत ना हा।